Io, nigan töana, a ka te ron masa koru megi lia i han a bate ngilin ranga negen turu katuun, alie ron ngilin ranga hate regien a markato tara pamili. Pamili e inpoten koruna, pamili a ruts tara mamanaka batena töan la nou i bio tara a paris te tatei pe gulia bate lan tra komuniti bate lana tra gavman. Te niga nen tra pamili, mamanaka iahana nigan töa nou. So pamili a pana ka kapan. Poata te ka mera ra pamili, ara e mas reis merima pien a markato a niga. Pasin turu lav e mas kanei iahana pamili. Nonei u lav a inpoten ka i iahana pamili. Lie ron sasaala koru meg, teka gono meragi lia u katuun balia te se gono mera gien a markatona tra pamili, turu lav. U lav e solon panina. Ka te pan has na tra pamili u moun tahol, u lav e mas kana. E mas ka nitöana tara mamana pöata. Te ka me rara a ka te ngoeri u ngilngil na turu inglis e ngoeri u lav, na turu tokpigin e ngoeri u laik. So i halia lame ngoemen u ngilngil. Ngilngil, a panaka koru iahana pamili. Te ka nerara u ngilngil i iahana pamili Mamanaka ma antunan butu homi nowi tara ha e kamena mar kato te hatsitsi mena milua katun e ongo no na markato tegona kop wilu e kahas no na mar kato te respct mena rira tana katun e ongo na tra ha. insait turu love e ni mamanake ni eongo na te ongonen. mamanake takui hanigantoa no. manaka takui hanigantoana na mamanaka te ka hasne i iahana malotu masmasaka tra tsunono tara ten comanment te kanu love eni mamanake ni manapin takui noui. mar kato te kop mena mi a ka tara tana katun te lu mena milu a tahol tara tana katun. te lu menamilu a tson tara tana katun. manke ni ma takui i tara ha lue kamemu hakats kapinemua love eni. te kantoanu love eni love trae tsunono. love tre god. God te halarameienra na pamili aka impoten. mena ra pise ti katoa hitul e god te halanaiema keni nonei te bless e iema marit. hitul silarara ba ra te mas hamaneiera hitul tra u mun tahol tra ha aragi ma pile mei tu hitul. a hitul a ka tre god. God te hala namen. sunahan te hala neman a hitul. Hesitation. re mas respect korueiera hitul tara ra u mun tahol. lie taten peieg te hipius memilu. a Hitul balute lue mou o one. o two. o three. o four. tsia lahisa katun alu maniga mi. lue leave emu confuse laip tara poata reka. taraha lue kato homiema tsunono te halarameira aka reka. <hesitation> pamili laip e impotenina na poata te sebe ragi lia a katun alie mas ranga gono meragien ha skul ragien mar kato tra pamili. pien e mas reis memilu a markato a niga bate pan menoien tra community bate lana tra ha. ba gavman tena ron haniga hasnou. i romana alu go tareien. pien te pan ma tara poata tara crisis lue tareme butu homi talar e weru home brew. simuku neru ma- de. moata ka tego niga ni. youth ini romana e ma nigari tara ha e butu ma tara ken poateni iromana hamanasa kate masa megulia alie mas ha skul regu katun a mar kato tara pamili. pamili eni e mas butunama. poata te start form na pien i torine tsinanen. alua mama. lue tsinana pien alue mas atei sil haniga hasem me tego mar kato wilu. lue ma kahhete na mia rungumulu tara maroro te go mar ranga wilu tara lia te form start na pien nonei record hakapela mamanaka te katera ra mama tsinana pien natamanen nonei record ina. A nonei na kukute hasenou a manka te kateierara u tsinana pien no tamaren. ara tamana pien na tsinanen mamanaka te katoa lam e mas kato hanigemen. te kato harus has moa lam. a pien e na kukute hasenoua sahaka te kateiemulam. u papa mama. te important bena pamili laip. alue skul nemua ka niga. nalua youth tini romana alue mas luma man skul eni youth man meri balutena hatuhana mua pien na butu menama niatei a niga. tara ha a poati romana re tara hamanasere a youth ni romana e ma butu haniga namei. mar kato omi te simuku waren na te. <hesitation> waren lue tarem a youth e tatala hamanasa mena tarosis kurkurere tuni kopina katun. tarosis ema gum hamanasa neia tego gum ien i romana. e waanken gono hasmena youth meri. palabiru youth meri e simuku has naier u ma- de na wa- r. a nonei a manka tema niga nei teron sasala begilia mats saha mats gono gono te kagialia. lie mas share nega markato turu pamili laip. mar kato tara pamili impotenina. pamili e mas pan meier a mar kato a niga ba community tena na niga rou ba gavman tena takui haniga has nou batena kamenoua healthy community na healthy gavman. Tara pamili puku lahas tego reis menilu a markato niga. pien te posenema katun tara poati romana. <hesitation> pamili solon kapan na alia masa koru meieg na lia solon sasalak tara. teron share gono menagi lia a katun. te kanu suhu mar hagum neni te las nua la tara man tana man makum alam na halanemu skul tra pamili laip tara ha lame ngileiema community e mas grow healthy nama. gavman e mas kamena katun a niga bete ron e noua gavman ba gavman te la hanigantoana te pebegilia pamili laip e impotenina. lame mas hatakui hatagalemen. nonei puku.